Vikuria yiri unyarakara za na shikuria shosho nishirai uguri shikuria shosho but shihuria yishi shingara kuhuretera magoso mumuriri niva uragura shikuria uzee ushiderie uogizee shikuria shenesho tawe ururizi musogoni nuvugura shikuria nuvina kumaiga shihuria yishi shirahurerera maluale ulalwala niva niinda niva niinda ihurumanga urarumikira mang’ondo kuitiba musintarialafu shihuria yishi unyaramunyola uzire mwiduka yomo madimu manyishi shayoneneria navuchira kuenza itaree yahulobwa shihuria shenesho yiwe shuwenzi tawe uvuhule za shihulia shenesho nuramumaiga nuwaanza kudeha wagavura shihuri shahaanza huruma vana muzindaa shakaanza huhurerela mathira magosa mumuriri zinda zyahanza kuruma vana gabida khandi uvule havana uvahire musivitari vakhole shina vazi kutibirwa shichira ni shikuria shudeni shirishichafu alafu shihuria uyeyuhane za vwangu rwangu shigire tawe uwere vana shiravera khandi magoro kumbiracha vana unyore khandi vana rakarwara vaveree vang’au shigira shihuria shuvade heranga nishidamanu, shirio mnyanyira hala mumoloma kumakuva gamaendeleo. Sasa ishindu shenisho kandi nishamaana sana shokohanza, alafu kandi shunyala konyolaza umurina mwaganiriza musugoni ira ing mombugulane, muzie munzu mujagi komenya dove, ushiri kumanya imima jije, ushiri kumenya warulanga lakini iwe umbuguli zaa nimuzia komanya naye munzu, au ahene yaho urara nogotizanga shigira unyaru kudolaku unyore udoli mundu mutamana, umunda avere zaa kumaduka kukava shindu sharia, noremu nevindo vivyo vya hango, ize yonagonye, aripomolanye nore niwatuga evindu vyovyo unyore mundu weneyo niwokuza kunyanya evindo vyenivyo, anyanye evindu vyosi, ahakikishe akumari, khandi unyore mwakarekana naye, henayo ureza nushiri kuchagula umurina wowo dawe. Lakini mundu woveya nuchaguri, uzira kuvivuri, umonyi amoloma na ariruri rere, avivuri rakohe numukono mulala, wikare niva oveye, namang'ondo yamanyala kokola naye harusi, mnyala kokhola na niva nukuiza komenya bora avivuri vakubali marumenya numundu oyo vulai shigira wamuvugula mmakono gari malahi ne injira in indai.